Manao anizao moa ñy mombamombany ñy sakafon'olo an'Alimaiñy añy: -Rozy añy tea hany mafana ,ro soso manokane ;mampiasa varim-bazaha roze noho hena miaraky aminy ñy patsa noho legimy ;tean-drozy i ñy jabo misy hena ,no vokatsy vita aminy hena <shushes> ;manahaky anizay koa ñy hany atoandro no hariva <shushes> ;manahaky anizay avao ñy fomba fiketrehan-drozy aze samby karazany.